هو، څاروي له یو بل څخه زده کړه کولی سي. شامپانزي ګوري چې بل څاروی څه کوي او بیا هغه عمل تقلیدوي. سپي د نورو سپو له چلنده اطاعت او فرمانبرداري زده کوي. مرغۍ له خپلو مېندو الوتنه، خوړل او سندرې ویل زده کوي. فیلان د قبیلې مشرانو نه د اوبو لټون او سفر لارې زده کوي. ډالفین له یو بل څخه لوبې، ښکار او حرکتونه زده کوي.